بفضل اقرأ، <hesitation> اقول الناس الانتقال الفوري، يا ربنا يديك القدرة دي، يا انتي بتعملي مع الجن، لما انتي لما تعملي مع الجن حرام، ما كويس، تكون انتي يعني اشتركتي في <hesitation> حاجات صعبة، انا بفضل اني اقرأ و اقول الناس.